लोग तंत्र एक ऐसी प्रणाली होवे जेके जनता। अपन वोट देकर अपन प्रतिनिधि चुनते और शासन में भाग लेवे। देते ए कई मायनों में एक आदर्श प्रणाली हैवे। लेकिन एके भी बहुत कमियां होते लोक तंत्र के फ़ायदा जेमे ले। जनता के हर सरकार बनते और हटाए कर शक्ति होते। ए शक्ति जनता के पास भी होते।